Da tena ialako tsiny kegny fa da tena tsy afaky amin'ny fotoantsika handeha cinéma iny koa any kegny aho Satria misy fivoriam-pianakavia zay manko ahay ao, da tsy maintsy eo aby fianakavia rehetrarehetra. Fa mba engaviako zany hataotsika amin'ny andro hafa io raha io.